Topihoan kite su oras netihi mowia suapa wosuapa kite tantule tongonto pinomanku hahai mansilo tu sumupuruane ara' suane mulalihu apatu pihoan kite tongonto kite mapakaweng anak ore tumu tu sutokanaramen tu suto ratahan mayante'e pihoan onde tokanaramen tokumangase mapalus ku mangase mulalaliwu sungapa kinuaten kinuaten te'e ore mapakaweng rakel tu pihoan tongonto mamiho lo manadia tokanen manadi purong song manginuaten sangapa tu suane pihoan tena hi witowa hurang one suane pihoan ni tora-torario' te'eleni tomamiho tongonto ikami to supango rakel tu sumpuruane to suyune mouman arasua ne pihoan tongonto to supango sep tosupango ore mamiho liwa. Mamiho oney tu kanaramen pihoante su tokeren bai oras netihi togonto manadia to sulungan manadia tokanen maya dia sumayamayane ore tumu su ores neti'i tuwi kune toatuang ores neti'i kuntomata ores neti'i ketring seninto mulaliwu' tiara one to wi mangase tu mongowoli apato kanen te'e kawuyan kite tateone tumulalaliwu tate one tu sua'ne mamiho liwa one lumalawiya lawiya tumu sukanaramen toke' ren te'leni are suane kite mamiho liwah tokanaramen kite tando rekule makalu pa su ores ne ti'i oneren tu pihoan kumangase mokoto sangapa wili ngikte makoh arasuane pakumaku ores neti'i. Kite ore kite mamiho liwah rekulea kalu panen tuku mangase kun tu ores ne ti'i kearifan lokal te'eleni makoto powiyaen kita tomata apaleni tosu toratan kangan manggiliran kangan mulalaliwu' kangan malalaling ma' koto ikite tosu toratan katatonan tosumpruane to ikitena man pihoan sosangapa poyaing kite.